A fampiasagna fa- fanasagna tapis misy tasy, izy kôa raha misy tasy zany na lamba na ino <hesitation> voalohany malôhaka alogny amin'ny eau de javel de igny izy amin-jay alogna ao amin'ny eau de javel igny de mampiasa sur'eau koa de izy avy ake rokotigny tegna rokotigny mafy tegna mafy mahafaka azy.